हमिंग चिड़िया अपनी तेज उड़ान के साथ साथ ऊर्जा बनाए राखन के लाए बहुत खास तरीका अपनत हेगी। एकी उड़ान बहुत तेज होत है। तो ऊ उड़ते समय एकी बहुत ज्यादा ऊर्जा भी खर्चा होत हेगी। और एसे बहुत ऊर्जा की जरूरत भी होत है। ए आकार मा बहुत छोटी होती है। एके मारे और यह हर समय सक्रिय भी राहत हेगी। सबसे फाले हमिंग चिड़िया आने खाने में ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानि नेक्टर फूल का रस खाती हेगी। नेकटार मा चीनी होत हेगी जो उन्हे तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देत हेगी। एका अलावा ये चिड़िया अपने शरीर मा बहोत तेज चयापचय बनाए राखत हेगी। जो उको तेजी से ऊर्जा को इस्तेमाल करने और फिर से उसे जमा करन मा मदद करात हेगो। यह चिड़िया दिन मा बहुत बार भोजन करात हेगी। जिसे उसे ऊर्जा की कमी ना होवे। ए लहातर फ्लाइंग मोड मा राहत हेगी। जिसे उके शरीर मा बहुत ऊर्जा बनी राहत हेगी। और उसे जरूरत भी राहत हेगी। वह अपनी लंबी तेज और विशेष तरीका से फड़फड़ाती हुई उड़ान से हवा मा जगह जगह रुक कर अपना खाना बनत राहत हेगी। एकी दिल की धड़कन भी बहुत तेज होत हेगी। जो इन्हे उड़ने के लाए ऊर्जा प्रदान करात हेगी। इनकी तेजी से उड़ने की क्षमता और ऊर्जा बनाए राखन की प्रक्रिया इन्हे लंबे समय तक सक्रिय और स्वास्थ्य बनाए राखत हेगी।